Komi nŋa a fo ňaamiŋ. ninsoo niŋ a, aniŋ baa niŋ i ye i maarii ma je doroŋ, niŋ ninsoo mu i se a je a si naa i maafaŋo la. Baa fanaŋ si i waliŋ naŋ ka naki i la komi siiseo miŋ lafita a fo la i ye ko a soola feŋ ne be a la.